Bueno la ak'ach nkorpii ra k'ih wach va wila mood nab'anam ak'ach frito wula mood nab'anam clado reh ak'ach wula mood ch'anqon nkikoha ar reh re'ee ak'ach je'laa azado y ch'ahqon nkikoj la lo ke es la ak'ach re'ee je'laa reh pan recado ch'ahqon nkikoj la ak'ach ja'ar reh laa je'laa re'ee ruu' re'ee joxomaj k'eh wach nkojoo ra la ak'ach por ejemplo la ak'ach frito pues nachapam la ak'ach peet la laa wula wunaq la'koon nkikoj naq re'ee wula naq re'ee nkik'isaa naq ak'ach pan wach paat va tonces la wunaq taqee' loo' pues wach naq n'oo kik'am cha la ak'ach y nkikansaa va wach nkipaat naq wula naq laa ninooya wii' ree' wii' rak'aach taqee' wach paat han xniwila' va ke wila naq reh ruu' wila naq k'eh ak'ach ruu' ak'ach del pais tonces laa ninooya lo ke nrub'an naq es ke richap naq la akach janaj ak'ach o ka'ab' nrichap y nriikansaa va y después reh are' nrii nriju' pan la janaj ma' tinaaxa re'ee reh je'laa reh q'axin ha' y después nkich'al riij la ak'ach va después reh are' nkikorpiim Ya sea je' naniq'aram pa pan diferente re'ee qa'sa mood nkikorpii tonces re're' je' nkib'an la'koon va ro'na wach nloq'ra la ak'ach y pues re'cha reh nkikorpii la laa winaq qa'keh nkijaam depende qa'sa qa'sa forma nkijaam ki'nam lo ke es la ak'ach va wila winaq naniq'aram nkib'an frito peet nikichap la ak'ach inkich'ahqon nkikoj lo ke es la laa qa'b'eh re' qa'beh taqee' loo' reh laa reh nkojoora laa reh nkib'an la pollo campero ch'ahqon nkikoj re'ee wach je'laa' ruu' aceite ruu' q'axin ruu' ha' ch'ahqon nkikoj ha' reh ch'ahqon man kikoj ta y nkiipu'lwusaa je'laa' pan sarten taqee' va ya sea ya sea nkijoxaj tonces are' reh lo ke es je' frito va yawoor je' najoxam re' wach ree' je' joxajra la tiwik va wula laa lo ke es la parrilla hat na naye'eem qa laa ak'ach y ya pues wila ch'ahqon nkikoj aroos reh ch'ahqon nkikoj re'ee Ch'ahqon coditos y k'eh wach wila mood naye'eem qa ruu' la ak'ach va wula la caldo reh ak'ach pues wuch'e ruk'aman ka ruq'omil ja'ar rik'am ka lo ke es la chamk'iix ja'ar lo ke es re' kotaq paapas rik'am ka lo ke es ja'ar laa qa'b'eh taqee' la sopa de pollo y je're' nye'ra qa ruu' reh la reh suq chila la sa caldo va la caldo wila ratiro reh nkib'an qa ar ruu' aroos y ruu' siriwa' o ya sea kotaq katamal o kotaq pooch kotaq saq pooch reh reh suq nriwa'a la winaq wula ar je' laa la ak'ach re'ee pues mas ke todo re' taqee' je're' la ak'ach han wat'aliim kiwach qa'sa mood nkikorpii ra y pues suq ki'ila